Yaani righothi jirah righonen aina birrithi jirah nufii rigofii tham dhurani benna tham mukhaa tun thaa dhendhea thaa nuuh akhan rigenun ammo righon amtan thaa bathee jirah yaani mapira thoko wonn khakhalah thoko berre afanith dhanii abakhana righethaa dhub abakhun ilkhan inamaa righaa abakhunen koffaa isaa hirighethuniii handhaaa issath jirah hadhaa than maaanif righethaa worighee afan Khanna ghoseee wonn chafutan khulii chafuuu afan khethi khabasaa